Eron madaniyati qadimgi Fors sivilizatsiyasiga asoslangan. Sheriyat masalan, Hafez va Rumiy asarlari bilan juda boy. Ananaviy san'at gilam to'qish va yangi yil festivali muxim o'rinni tutadi.